Üts sääne süük um näütüses taa Tai supp, Tom Kha ja mis nä sääl ummaq sääntseq kookospiimäsupiq, midä ma ei mõistaq tetäq, agaq miä mullõ väega miildüseq. Noid ma tahtnuq külh oppiq tegemä.